Eyim edim mbi bhi koram bichingha, a kpu na oseb nfune bi ne akoram o ki ji ka ogim oji nam nfune eya, onam nje ayip, obha ture mbi kparang, osu kparang, okhin obham ka njue. Chang se obhana nji eki yum eching oching, eki yum eching o ching, obhan feb obha khun o kie nyi fe-eb, onog okie nyi fe eb okhin mane nje ayip anyi afo o ture nyi feb, oki oshi obha mbi o ki kak, o ki nyam eya nyi o ki kak, o ki oche obha mbi o ki kak, o kim mbi fe fe feb o ki, ka jena nfune a nobha na oche, okak o che enob eching. Ebhu nyam mfong eyao na ario, okak. Ebhu o ka fon nyam mfong o. O fone ayum asi okak, okhin atabhasi ama okak, okhim nyi feeb, onog o khun nyi feeb, okhim nyi, oka khim nyi abhi achingo ching o khin aku abhi ama, nyen aku, aku mma aya o yae asik, mma enog ekhit oseb oyae, okhin nyen aku ama ama afo okak. O nog okak, nji tat eki khit, nji tat em <hesitation> nong esi ngum eron oshui o ki ka nsi, ochibhe o ji khin orang aku obha, okak oseb obha, o di mbi nong ekora. O di mbi oyuri, o khin oseb abhi afo o ji ki. Ka ofu mbitat, Ebhu o ki kpo di na egu o, na egu aji afo, okpo subhe mbi odi na orang akpu obha.